Nnuane a ɛbɔ ani ho bane, carrot ka ho, gyeene ka ho wani so, wodi gyeene no a ɛyi w’ani so ne, <hesitation> cucumber nso dokota bi aama me aate aseɛ sɛɛ ɛno nso sɛ wotaa we a, ɛyi w’ani so fi. Nti saa nnuane no ne wodi a ɛbɔ w’ani ho bane.